Si man no buk pasal ane mang ring no angkuai si na pasal ane ostrelia. Maraisa na no buk pasal ane osterelia nan pasal asi kag an wuak pulakai asukang ta nan pik frut pulakai eiang na wuak a mang ke aisog pulakai eiang. Au mang ke ring nan wuak pulakai nia eiang na angkuai si nan aiveven ri vap kilo <noise> kari matas kolo aunai tav angkoai si pasal na angkuai si na pasal na nan ago eiang na nan wuak eiang.